Avaeyave korepotiriru taperupi ani kiape avaeyave amaetako kia imbaeko jokuae jaema sepuerevaera aenii <noise> oime oi yave jokua japipe ipapaka ñeerape mbaeti avae jokope, ipuereko aeka <hesitation> redes sociales rupi jaema jukuraita jae supe <noise> avae ndetupapire ndekorepotiriru eyu eraja <noise> jaeta supe,